<hesitation> tungi atie mongoso sana mongosu, <hesitation> nkagila ndikawere disamuna kusova, mongosu sana. <noise> <hesitation> amabiki gala tulinago, tulinako sana, tuninako amapyusiki <hesitation> ako matunda tusawa gakuwola, gakuwola? hukaee imilingoti, amalongoti aga, ukale twita amalongoti, hukalee akage mmake kamusitu aka, kalinimbavu ndung'u sana, <hesitation> mapaina, mapaina tulinago, <hesitation> ini lyamusitu mula ndisame ukusove litawa. Nalyene livu livala nalyene ungu vangu ungavule vakwibate ufungu, <noise> <hesitation> lyapolini lila owe owukuki longa uvufu igudindile wukudindira kabisa.